انت بس لو نمت بدري أمورك هتبقى تمام ، انت بتخلص الشغل ع الساعة أربعة بتروح بعدها الجيم ، بترجع من الجيم بتيجي تتغدى بعد الغدا تقعد شوية ، ع الساعة عشرة ادخل نام ، ايه اللي يسهرك للساعة تلاتة و تضطر تصحى الساعة ستة الصبح مش بتعرف تنام ، حاول انك تعرف تنام وظبط نومك ونام كويس